han pano solɛrira a benɛ we nɛ dan ɓa nucozo na ho dan so ho wee sirira omu ho we dɛra tele ho we sirira ɔrdinatɛri ho we nɛ a be curulu ma a a nɛ a wa a wa ji a muyɛsi a ho ta panora ma marshe ho ni wosonu ni wosonu wusu a bun we nɛ ho dan nɛ ɓa nucoza ma'o mina zɛrɛ